Ny any Chine ndrekiny, zare zegny magnana toetsaigny maromaro mampiavaka an'izare kolontsaigny zany, zany hoe zegny ny <hesitation> i Chine zegny magnana to- kolontsaina hoe ma- mampianatra ny zaza mba hahalala fomba bebe kokoa ny any ampianarana zegny le tegna hifantohan'jare bebe kokoa amin'ny resaka ny fahalalam-pomba zany any amin'ny Chine. Magnaraka izay, paty no foton-tsakafon'ny zareo any Chine zany hoe soupe chinoise avy any Chine zany, de magnaraka am'zay, mihinagna amin'ny baguette zare mihinana raha karaha hazo roa hely igny hinanan'jare sakafo, de magnaraka an'izay iferana ny isan'ny zaza hateraka an'ny Chine zany hoe isan'ny fianakaviana miteraka ray satria efa maro be ny mponina any Chine de tsy miteraka maro mba ahafahany hoe <hesitation> ma- manaramaso le zaza hahalala fomba.